Аксҳоро интихоб кун, ки пай дар пай ҳикояро нишон медиҳанд. Аввал саршавии ҳодиса, баъд чӣ рӯй дод, ва дар охир чӣ тавр ба анҷом расид. Ҳар як акс бояд эҳсос ё лаҳзае нишон диҳад. Кӯшиш кун, ки тавассути чеҳраҳо, ҳаракатҳо ва муҳит ҳолатҳоро баён кунед.